Snammung kwtal swnammung tei jwngjal khlainani bagwi borokni swkang thangma no tubuo. Abo kwtal technology art tei uansukmungrokno swnamnani chubachu khlaio abo langmani kwtal kwtal wngwi mano. Swngcharni uansukmung swkangni kerongrokno kebengwi rwkha abo bai science dawai tei tongmungchamungni bisingo swlaimung tubuo. Tei abo swlaimungno swnamwi mano dopharokno swlaimung tei uanamasingcha tongmungno tubunani chubachu khlaio. Swngmung tei samung tangma jagao swnammungno uanama khe talent no torwi tubuo tei chubachu khlainani bagwi uanamasingcha khlaio. Swnammung wngkha borokni kokno phunukmani kaisa puilani bwskangni langmano swnamwi tei borokni kháo tongmani kháo tongmani.